Saka ete wayao ho suka au an'u, suka'u ane spelai saka ete'i apalai saka ete na hono saka ete pake neren nuele ne ho eho hoe lai'e na hore ke ekarya tuka hela lai mo due esedap suka'u ane pai do wasedapu <hesitation> tunue hohoe ne pai esedapu nai ke pai aku <hesitation> tana ei ei nele ei yate launi ita roi <hesitation> ane'e atu nue, atu nue name pui menya ane ena ma mopui sepuka ahora'e. Ahora'e ne sepu ahora'e sepu <hesitation> ne ei nuele, <hesitation> paru ei nuele ne sepukera ale pue, ale pue nuele due nena dau'e <hesitation> heta'a leu due yate launi nena <hesitation> tarue lokei yahu. Ahono yahu, yahu anena mata hono nya amomo la aku lehua purani <hesitation> tarue luwai yahua puraini nenake eho dou <hesitation> nele dou yate pului ke. Otue mo'o, puniye mo'o nele lai hana rue esa asana heke, asana heke ne sepu tuka amau <hesitation> wei yele ni dau apitie senama hepe mo ahono heke mo apake nele wanate wanate muturi atete wanate muturi loi na <hesitation> a'ute, a'ute liki mamatai nedau'a para eloi nele yahu puraini ne kasua heke tuka enena mase lai nuel maso nele patora minati de yakari minati de. Ne lepue nekeo pa aneo keyo hekeu ehou saka eke depai pukane lai ahonon lai <hesitation> nehe <hesitation> bisa hamaeu loke laka nei juwai yele due a'ane eta hane tiamo maike atitili awawa'e nekeme <hesitation> ahapa tiamo sene more pado dou <hesitation> tahane tiamu. Na yauho he wan ane anea da yang sukae wisau ane tuka kau kure ne hoho'e neke aku saka ete. Apalai kalo ehe saka etena dau <hesitation> saka ete unile, saka ete unile kapa pai keu pukana lai heke more aku ahusie. <hesitation> palu ei nuela nasepu ahusie aparu ei unila nuela nena ahusie lu ne loke dau'e anelu pinye'e lokei yahu puranyi ne ahame'e ne hoho'e nena tuka <hesitation> ema aisa neka pai ane ho hela titine'i. Apalai he apa pinye enele nuele hela nena ka'e yodo hu eminati. Ne ke pai maike neme ke ane anea ra hola eike'i apalagi he heikena asuki hepa tele de <hesitation> apita patele de nena sepuke na ale pue due patele nena dau'e nama se tuwai pui, mase tuwai de nena a'inu pui due neo keo <hesitation> sadapuho <hesitation> nikmati <hesitation> enak helai titine yau wan aku heke'e menama si an anea do nya dehu mo'o amea an ahema duwai laka ne due nuela tine due. Pawana nedu anela <hesitation> sedapu enakehe <hesitation> na ele ahe ma elok aham ahono saka etena wakeu nede yaure pui nena dau'e sepuke ne <hesitation> inuru a'inuru mase nya ahano ahame ai nya maile woi maile kewei ahono ahono'i na hakeuse edi pui menya edi pui nada we tina pui pui ateka apila hasie de nya. Ahesi ewanate pui ke ne sepu na apilai loke ne dau <hesitation> hupu yelu na anelu.